Ehe, za koa mande mitety <hesitation> mande mizaha tanin'olo zegny ma kô zaho koa fa very ino mo raha afaka atao isy koa ankotran'ny hoe agnotagny lalana olo mbô magnontagny edy môkany e, tonga amin <hesitation> destination araiky magnotagny koa hoa ezy lalana mande amy tany magnagno zegny ahôgny, de tonga amin'igny magnotagny koa ho jusk'antegna tonga amle toeragna tiantegna andihagnagna de tonga fôgna antegna fandinihiko agnanjy izy koa mahay mifandray tsara amin'olo.